أفضل أن أنام مبكرا و أستيقظ مبكرا و لا أفضل النوم في وقت متأخر او الإستيقاظ في وقت متأخر لأنني دائما ما أنام باكرا و أنهض مبكرا لأقوم بعملي في الوقت المناسب لأن العمل يكون متقن في الصباح الباكر.